انڈے کیسے ڈالنا ہے بولے تو، پہلے توا لینا، توا گرم کرنا۔ اُس کے بعد توا گرم ہونے کے بعد توے پر تیل ڈالنا، توے پر تیل ڈالنے کے بعد تیل بھی گرم ہو جاتا۔ اُس کے بعد واپس ایک بار کٹوری لینا، کٹوری میں انڈے کو پھوڑنا۔ انڈے کو پھوڑ کے کٹوری میں انڈے کو پراپر پھینٹ لینا۔ اُس کے اندر نمک، کالی مرچ، لال مرچ جو بھی آپ کو آپ کے اپنے مزے کے ساتھ سے ڈالنا ہے وہ ڈال لینا۔ ڈال کے آ کے جو تیل گرم ہوا نا، اُس تیل میں انڈے کو ڈال لینا۔ انڈے کو ڈال لیوا نے <hesitation> ایک سپون لے لینا، سپون لے کے جو چولے کا فلیم ہے اُس کو میڈیم سے تھوڑا اوپر وڑا کے رکھنا۔ پھر انڈا نیچے تھوڑا پک جاتا، پھر اس کو واپس سے الٹا کر کے اُدھر سپنٹی پکا دینا۔ تو یہ رہا بیسِک انڈا پکانے کا سٹیپ۔